हम न अगाडि न एउटो खिसीया ना रहली की त उहेला ना एउटा हमर सँगतिया हम ना रली खिसियाइत न केकरो त उहेके फाइदा उठाके की हमरा घरे आके हमर घरेके आदमी मे कथी कहाइता छैरीया की उ न ना पढाइसौ स्कूल मे जैसौ न त खाली पिताइसौ सर सब पुछैसौ न त कीछो ना बतैसौ त उ कहियो होमवर्क करके ना जाइसौ त खाली खेलाइसौ काहियो क्लास ना करैसौ उ त हमरा न यतना न जोरसे खिस बरल रल तब जाके हम घरे अइलीन त कथी कहिता सब जना तु काहे ना पढैसे तु घरे होमवर्क बनालेइसे त काहे लेजाके होमवर्क चेक ना कराइसे सरके जे तु काहे पिटाइसे तोरा से पुछैसौ त तु काहेना सरके कुछो ना बताइसे तु काहेला ना पढैसे काहे पढाई होइत रहैसौ त तु बाहरा खेलइत रहैसे त हम कहली तोरा के कहलौ त कहाइता तोहर सँगतिय आलरहलउ त उहे दिनासे हमरा ओकरा मे यतना न खिस बरल बा यतना न खिस बरल बा कि ओकरा सेन हम ओकर बिहान भेला गेलीन त यतना न किस बरल रल ओकरा खुब सुनइली खुब सुनइली तहीय सेन ओकरा सेन हम ना बोलैसी ना खेलेइत रली ना किछो करैत रहली ओकरा मेन एकदम खिसे बरल रहैय त काहेला आके बिना मतलबके काहेला झुट बोलल जब ओतने हमरा से दुस्मनी रल ओकरा त सिधे कहैत हमरा तु हमरा से ना बोलीहे चाहे तु हमरा संगे ना रहिए हमरा संगे हमरा संगे ना बैठीहे त आके हमरा घरे खाली झुठेझुठे हमरा बारे मे बतादेल त उहे सेन हमरा न ओकरा मे न सबसे बेसी खिस बरल रल आ ओकरा मे न सब दिनाला हमरा खिसे रलख जहिया जहिया उ बोलैत रलहन तहिया तहिया हम ओकरा से खिसियालेमे बोलैत रहली आ इकजाममे हमरासे पुछेन किसियो त हम ओकरा के ना बताइ उहे खिसमे ओहिसेन कहियो खिस ना बराएके आदमी के इ खिसमेन कुछो होजाइसै ।